Kijo nikifurie mno ni-ni kirembwe na vughai. Kirembwe ni kijo kichikorwa na marughu na mangobe. Hacho kunu kwerugha chiwikia- kichivikia mbala kadu kimeratini kinara. Kinara ikwera vandu fioungulia naishi vandu lithiku iimbenyi ithimba. Ughai niifurie kwakunu lo ni-ni kijo kighire nguju. Kijo kwaerima ikunika nguju ukwihire ndima tapho evokea kakero mpaka vukweo kughire nguju yapho njicha. Hono tha mchere kwio fuchiyaa felalia pho nkelalia kijo huo kwaendege laa nyo kwea mchele kwambe nikae tindi apho laghare.